عشان تنظم عدد كبير من الكتب، يحتاج لك <hesitation> رف أو رفين أو ثلاث أو مكتبة كتب على حسب لو ما عندك مكتبة، وما عندك رفوف تحت السرير حطهم رسهم تحت السرير، لو ما عندك مكان تحت السرير حطهم مع المكتب، رص ال- الأولوية يعني الأهم خليه فوج اللي جريته ومو مهم، خليه تحت.